Ntan, suɗah, makar, nfur, ndutu, nkwah, nmurfa, nchisiu, umthla kuma. Kunkah ntan, luimiya suɗa, ƙumiya makar, kumiya nfur kumiya ntufu, kurmiya nkwah, kumiya nkwah, kumiya nrfa, kumya nchisiu, kumiya umthlah, tsikumari. Sirkuma ka pal, sirkuma ka sudah, sirkuma ka maƙar, sirkumar ka nfur, silkumar ka ntufu, sirkumar ka ntufu, sirkumar ka nkwah, sirkuma ka nmurfa, sirkuma ka nchusu, sir kumari ka umthah, makumari. Makumah ka pal, makumah ka sudah, makumah makar, makumah ka nfur, makumah ka ntufu, makumar ka nkwa, makumar ka nmurfa, makumar ka, nchisu, makumar ka umthla, makumar nfurkumari, nfurkumar ka pal, furkumarka sudah, furkumar ka makar, furkumar ka tun nfur, furkuma ka ntufu, furkuma ka nkwah, furkumar ƙa nmurfa, furkuma ka nchisu, furkumar umthla. Furkuma ka unthla, furkuma or tufkumari. Tufkumari ka pal, tufkumari ka suɗa, tufkumari ka maƙar, tufkumari ka nfur, tufkumar ka tufu, tufkumar ka nkwah, tufkumar ka nmurfa, tufkumar ka nchisu, tufkumar ka umthla, nkwakumari nkwakumar ka pal, nkwalulma ka suda, nkwakumar ka makar, nkwakumarka nfur, nkwakumar ka tufu, nkwakuma ka nkwah, nkwakumar ka murfa, nkwakumar nchisu, nkwakuma ka umthla nmurfukumar, furfu kumar ka pal, nmurfukumar ka suda, nmurfukumar ka makar, nmurfukumar ka nfur nmurfukumar ka tufu, nmurfu kumar ka nkwah, nmurfukumar ka nmurfa, nmurfukumar ka nehisu, nmurfu kumar ka umthla nchikuma.